Má vǝzha nggyi ya kulǝ na rǝ ya nggyi nai hurǝ ya ɗa cam rǝ na vǝzhi wahilǝ, wahilǝ nǝ ghum nwu nǝ yariya ghuma ma mbǝ nasara na kǝsǝmasǝ pa nasara, ama ma ghuma kǝla kondzǝl na wahilǝ tǝdlya zǝ mma nai ya zǝma nggyi musaman gwi ghǝzǝ ɓaw. Tǝdlyi wahilǝ wa mbwa zǝma ma mbǝ tǝdlyi wahilǝ na ghǝzǝ nai ya zǝma nggyi. Má tǝdlyi wahilǝ na, ma swara sa rǝ ya zǝma ɗana wa ya nggyi tǝdlyi wahilǝ na, ma daga wa mbwa ndzǝmbǝ tǝdlyi wahilǝ ko swu zha ko nai mbu zha ɗana ˈyi na mughumi má gha nanǝ tǝdlya mughumǝ na dawi, ma mbwa ndzǝmbǝ wahilǝ tǝdlyi wahilǝ ma gha ndwa ndzwa wana mbǝgha dǝw ndzwa wana nanǝ swa kontǝ cammǝ ha hadlyi gha má ndwa mǝlǝ thlǝnǝ thlǝna pǝla vava nǝ gha nǝ thlǝnai gha mǝlǝ na wa va kusa nggyivǝ ko wa nggyivǝ wana shirǝ swarǝ gha mǝlǝ. Wana shirǝ swai sǝ gha mbǝ pǝla gha. Má wahilǝ na wa ya nggyi wahilǝ sosai wa swi shi guda ɓukǝ guda makǝnǝ ko wi sǝ nfwarǝ swai sa nǝya ɗana wa ya nggyi wahilǝ. Má gutana zǝ na gyarai mbwa gyara, gyarai mbwa gyara mbǝ wahilǝ ˈyi mai ˈyi zhidlyi ˈyi nama-nama nǝ mbwa tsǝmǝvǝ rǝ pwa gutanǝ mbwa ɗana a ndwa kulǝ na a zughǝ na mani zha na ndughǝi gǝna a mani zha na gǝna shǝwi <hesitation> babu nǝ mbwa tsǝmǝvǝ rǝ pwa gutanǝ nǝ mbwa zǝma gyara man nta gyara na ndǝra zhi ƙha. Má ka ɓuka zǝ na nai mbura tsǝw mbǝ coci nǝ mbwa tsǝ nǝ mbwa tsǝ mǝlǝ adǝwa ka ˈyarǝghumi ma tsǝwai mbu zha tsǝw nǝ mbwa tsǝ tsa dangǝ nkonkwalǝ nǝ mbwa tsǝw vǝ́ nǝ mbwa mǝ́lǝ́ adǝwa ma nbwa mma sǝghǝ mma na nǝ mbwa mǝlǝ adǝwa nǝ mbwa gǝggyi ma mbwa gyi gǝggyi mma na nǝ mbwa mma mbaghǝvǝ sǝghǝ nǝ mbwa mma tsa dangǝ nǝ mbwa tsu nkonkwalǝ. man nta mma na ndǝra zhi mma. Má ka makǝna zǝ na ndǝra zhi mma na nai mbu ra tsi hǝvǝl nɨ maiya hwa nǝ zhidlya dlǝwa, ma mbwa mǝlǝ na <hesitation> zalǝ kuma malaghǝ tǝmbulǝ, pa tsǝ <hesitation> to man nta tsi na swá ndǝrǝ ƙhaw nǝ mbwa zǝma mǝlǝ nǝ mbwa mǝlǝ ma mbwa <hesitation> ma mbwa gharǝ tsa tsaw ra na zha ngyyi nǝ mbwa dǝw mma ma nggyi na ma pwai ya nkyivǝ na nǝ hurǝ ɗantǝghǝvǝ barǝka na <hesitation> zhá nggyi nǝ mbwa dwi nǝ nta tsiw Nǝ mbwa zǝma tsǝwi nǝ mbwa nggyara nǝ mbwa nanǝ ndwara mban twsi, má nǝ njá ndwa tǝrǝ na, nǝ mbwa ɓushi, má ndwa gha mban na nǝ mbwa ɓushi ghǝnji. Ma ndwara mban na nǝ mmaiya ngyi nǝ nja sǝghǝ kǝ́lǝ́ nji nǝ hya tswi, nǝ nja sǝghǝ kǝ́lǝ́ ghǝnji nǝ hya <noise> ƙha wsangǝ wa ya nggyi nǝ nta ƙha ma mbwa gwi nǝ nta mma na. To ma asaliya vǝzhi wahilǝ mma na dlǝmai mbura badlyi, nǝ mbwa zǝma badlyi dlǝma pa ˈyi ˈyiwi ko wanai ghyi wa hyi thla <hesitation> dlǝma ko kuma nǝ mbwa ɗaɓǝ kaɓowi nǝ mbwa lǝrǝ thla. Ko bama nǝ gha nǝ, nǝ mbwa tsǝ tsa thla, ko bama nǝ mbwa tsǝ tsa thla, nǝ mbwa tsǝw nǝ mbwa tsǝw mpu mpurǝ. Tun vǝzharǝ mbwa tsa thlarǝ rǝ pwarǝ mbwa tsa thla rǝ, rǝ pwangǝ nǝ nya gha mpurǝ thyi, rǝ pwangǝ nǝ nya gha mpurǝ thyi. Má ɗǝɗǝmǝ na, má mbwa tsǝ <hesitation> má rǝ mbwa tsǝ thla zhá nǝ zhi zughǝ na, zhi shirǝ panai mbwa mma mǝlǝw nai shaw. Ama ma zhi zughǝ na nǝ ya ndza mughyai kǝla ghuma na rǝ mbwa tsǝ thla zha tun rǝ pwarǝ mbwa tsa thla rǝ, rǝ pwangǝ mbwa kǝlǝ nontǝ dǝghǝmwi sǝghǝ nǝ mbwa fǝ kagula hyi kwa, nǝ mbwa gha nta rǝ pwangǝ dukǝ ndwai sǝghǝ kǝ́lǝ́ hya nji nai mbwa vara tsǝm kaɓo dukǝ ndai sǝghǝ kǝ́lǝ́ thla nji sai nǝ mbwa sǝghǝ kǝ́lǝ́ nta tukuna, nǝ mbwa mpurǝ hwi nta <hesitation> má mbwa sa mbandli nǝ mbwa lǝrǝ mbandla ghǝtǝn nǝ kagula kaɓo hyi, ma mbwa sa kunu nǝ mbwa tsǝw lǝrǝ gurgundya ghǝtǝn. Ƙha má mbwa gwin nta na mbwa kǝ́lǝ́ thyi tsǝw mbǝ ghyi kǝna fá. Kuma ma mbwa kǝ́lǝ́ thla zha tsǝ mbǝ ghyi na, nggaw ndu gutan ɓaw ndwa ndza mai nji ɓughǝ na, to nǝ nja nha ghǝtǝn, wanǝ na nǝ mbǝ ghya gutanǝ, wa taya kǝ́lǝ́ sǝghǝ wa tsǝma zugha kǝ́lǝ́ sǝghǝ, wa zugha ká ɓugha kǝ́lǝ́ sǝghǝ, wa mbwa kai makǝnǝ sǝghǝrǝ nfwaɗǝ nǝ mbwa kǝ́lǝ́ thyi sǝghǝ mbǝ ghyi, ghya gutanǝ. To wana nanǝ man nta na ndǝrǝ, to man nta na ma mbwa kǝ́lǝ́ nta sǝghǝ mbǝ ghyi na nǝ nya ghaw tswa. Wu mbwi ɗana sai mǝ nǝ nuwa gha tswa tǝwi, nǝ ghǝnyi ˈyashighǝ kene fá swarǝ ya ndarǝ nggyirǝ nǝ tun nǝ zhi zughǝ, swara sa rǝ ya nggyirǝ nǝ wahilǝ tun nǝ zhi zughǝ. Má nya kaw tswa tǝwu na nǝ nya rǝ nggavǝ thyi nǝ nya sai ɗaɓǝ ghǝna tǝwa zha zǝhwi mbwa tswa tǝwi zǝhwi mbwa tswa thyi. Nǝ nya tsǝw ntavǝ ghunǝ ˈyi mangulǝ nǝ nya sǝghǝ twi rǝ thya zha ma za kyavǝ ndǝrǝ na, to wurǝ sai mpurǝ ghǝza. Nǝ mbwa mpurǝ, nǝ mbwa mpurǝ, nǝ mbwa mpurǝ. Má vǝzhi ntu na ma hurǝ gha ɗantǝghǝvǝ ghǝzǝ na <hesitation> mbǝzǝ na gha mbanǝw kǝla kagula mbu. Barika wa mbwa mpurǝ hwi thyi kulǝ. Má ka nfwara zǝ na, ma mbwa gwi na, ma mbwa gwi tǝta swu zha, ma vǝzhi wahilǝ asaliya vǝzha zǝ vǝzhi gutana zhá gǝm na, ma mbwa dlarǝ pǝdlǝm na haba. Má gha nanǝ <hesitation> ko bama <hesitation> ko bama nǝ mbwa nhaghǝ, ɓacǝɓa nǝya nggyiw, nǝ mbwa sǝghǝ tsǝ tsǝw ghǝza, swai ya ndarǝ nggyi nǝ zhi zughǝi, tsǝw tsǝ tsǝw nǝ mbwa tsǝw mbǝ ghya ninja ndwi nǝ mbwa sarǝ nǝ mbwa dzǝmbǝ mbǝ ninja ghya ndwi nǝ mbwa sarǝ nǝ mbwa dzǝmbǝ nǝ zha nǝ mbwa sarǝ, nǝ mbwa dzǝmbǝ nǝ nta nǝ mbwa sarǝ gwi nǝ mbwa lǝlanya ntǝkǝi uro kapǝi nǝ mbwa vǝlǝ kaɓowa ghun bazha nǝ mbwa <hesitation> ˈyi mntiya ghun bazha swa shi na gha mbu gha vǝla ghunu, kyikya nǝ ghuna tsǝmǝ. Nǝ ghunakǝ́lǝ́ sǝghǝ mbǝ ghyi, ma mbwa nggyi nta mana, ma hǝtǝharǝ mma na, to wanǝ fa <hesitation> ko ra mmá lokaci nǝ zhi zughǝ <hesitation> zugha na zalǝ na, na tsǝgha la zǝ na ndǝrǝ nai nya fa rǝ pwangǝ tsǝ mbǝ patiya mbu ghǝza. Nǝ mbwa tsǝw hi rǝ pwara, nǝya nwa gha <hesitation> kawai swa shi nai mbwa tsǝw hia mǝlǝw sai dai nǝ hya tswi ma gha tswivǝ tswi nggyihwi, nǝ gha mpǝnyanǝvǝ nǝ gha tsǝw gyaravǝ gyara ghuna nalamaghǝi nggyihwi ma mbwa nkya kosai nǝ ghuna tsǝw lǝrǝ kosai nggyihwi ma nuwa kumanǝ mbwagulǝ nǝ nuwa sǝghǝ mbǝ ghyi nǝ nggyihwi wurǝ. Swai mbwa va mǝlǝ swai mbwa hia mǝlǝ rǝ va ra, harǝ nǝ pwaya twi kyivǝ rǝ ghǝn hyi ra ra harǝ pǝdlǝmǝ harǝ nǝ vǝzha saǝ tsǝw hyi rǝ pwara pwarǝ mbwa tsǝw mǝlǝ patiya ra rǝ tun mbǝra hǝvǝlǝ, to má swa hǝrǝ na. Má swai mbura mǝmǝlǝ na ndǝra zhi patiya ƙhǝi rǝ tǝdlyi wahilǝ na kowanai vǝzhi ngahǝi nǝ nanǝ nǝ mbwa mǝlǝ ko hi ɓughǝ wu mbwi farǝ na a anǝ mbwa tswi bara anǝ mbwa tswi bara ƙhǝi má vǝzhi ntu ma tswi gutan ɓaw mbǝ wuro ƙha ma nǝ gha nǝ tswi ɓughǝ tswi makǝnǝ mbǝ wuro gutan ƙha, mbwa tswi bazha mbwa tswi bazha má vǝzhi ntu mma nhǝnkǝdlya ɗaɓǝ tswa mǝlǝ sǝmbǝ data ˈyi na ˈyi dalǝ tsǝnǝ ˈyi nama nama. To magha nanǝ ƙha na swa mǝlǝ gutan ɓaw ɓughǝ ɓaw, dǝba nǝ mbwa kumanǝ swa mǝlǝ lokaci ra ˈyi ˈyi yakera ˈyi ndwa mǝlǝ ninja ˈyi ndwa mǝlǝ ninja má mbwa mbwara ndzwu ndzwa mma na, yake ra nǝ mbwa kǝ́lǝ́ swi sǝghǝ nkontwi mbǝ wahilǝ, wa mbwa gharǝ kǝ́lǝ́ swi sǝghǝ nkontǝ mma. To ma hadlya mana shiwu domin má swarǝ gha vara mǝla zǝ wana gham nanǝ mbǝ cighǝ gha, wana gham nanǝ mbǝ ghyi gha wa gham saggyi mbǝ cighǝ naisha. Má garǝ na wa garǝ shi má ndwara mǝlǝ thlǝna pǝla ma panai mbwa mǝlǝ na nǝ mbwa tsǝmǝvǝ ma ghuna tsǝmǝrǝvǝ wa nuwa ɗarǝ nyawi na, to nǝ ghuna mǝlǝ thlǝna nǝw gha vǝya, ma ghuna mǝlǝ thlǝna nǝw gha vǝya na. To ma wahila sǝghǝ na nǝ gha lǝrǝ thla nǝ gha tsa, ˈyi nǝ nya tsǝm kaɓo mma ghǝnyi kam nǝ nyi ˈyashighǝ nǝ nya tsǝm kaɓo, ká lǝrǝ kyakyiɓa ɓa wandǝ ɓa pawa. Tǝmula na lǝra mbwa ghǝnyi mbǝ ghyi nǝ nya mma lǝrǝ ngga wahilǝ. To ghǝzǝ swara sa rǝ ya nggyirǝ nǝ wahilǝ har naisha harǝ na ndza ya zha kulǝ wa ya nggyirǝ nǝ wahilǝ lokaca shi nai ya ndǝrǝ nggyi mbǝ va pa wahilǝw. Mi ma naisha na ndza ya kulǝ na, nǝ nya ndzǝmbǝ thyi nǝ nya nya thla thyi nai hausa kanǝ watanda, ma nya thyá thya nyi nǝ nya kǝ́lǝ́ nǝ mbwa tsǝw swu zha ghǝnyi, nǝ nya kǝ́lǝ́ tsǝw mbǝ ghyi nǝ mbwa mǝlǝ, nǝ mbwa sǝlǝ nǝ mbwa fǝ mana ta ɗai nǝ na nǝ mbwa ta, mana mpurǝ ƙha sǝsilǝ na nǝ mbwa mpurǝ. Má kimbǝ wahilǝ na kowanai vǝzhi nǝ ˈyi tǝdlya wahilǝ nǝ gha fa na a wa gyyara shi ghǝi rara ƙha-ƙha, ˈyi kaintuva má ghǝnyi ˈyi kaintuva nǝ nya tsǝmǝvǝ nǝ nya tsǝmǝvǝ kwa gudlya ghyi ˈyi ghǝnyi ˈyi gwaggya nyi nǝ nya fǝ vǝzhi nai nggyara nyi rǝ ˈyi kaintuva vǝzhai nggyara nyi rǝ wa ngga ngwarǝ gyi shi wa ngga, wa ngga swu zha shi wa ngga, kaintuva shi wa na shi nai mbwa wana shi nai mbwa mǝlǝ ngga ghyi mma ghunǝ ghya nu wa nuwa shirǝ panai mbwa mǝlǝ gha nǝ mbwa mǝlǝ. Má mbwa gwi na ghǝi zhi mma na to. Sai swara saˈa nǝ ya nggi nǝ nja mma na, ma lokacangǝ na lokacangǝ nǝ mbwa cika kǝ́lǝ́ vǝ. Nǝ gha nǝ nǝ mbwa kǝ́lǝ́ zha vǝ bara mbwa kǝ́lǝ́ vǝ mbwa shirɨya kǝ́lǝ́ vǝ zha mbwa shitiya kǝ́lǝ́ vǝ bara, yawa kuma kulum má lokacara sǝghǝ na mbǝ garǝ mbu, wa kaɓowa cika ndza rǝ pǝla kǝla kowanai ndwangǝ mi wa kaɓowa ndza mbǝ lokaca ra ma za sǝghǝ má wahila sǝghǝ na nǝ kaɓo zǝ nǝ za sǝghǝ. Nǝ gabaɗaya nǝ gara zǝ nǝ za sǝghǝ, zhi nggyi dzǝrǝ mǝlǝ wahilǝ nara ɗana kaˈi kowanai sǝgha zǝ na waya fa ndǝra zhi, to ma wahilǝ na ghǝzǝ swai ya nggyi. Ko vǝzhirǝ mbwa yá zhi zha nggyi pa wahilǝw, ko vǝzha rǝ ya kǝ́lǝ́ malaghǝi rǝ zha nggyi pa wahilǝw, ƙha wahila kǝla zhi naɗǝ yawa.